طبعًا يا معلم، ويش تجول أنت؟ تستخدم الدليل المرفق وتركب القطع. ركب القطع الكبيرة الأول بالأثاث وبعدين تستخدم الأدوات الصحيحة عشان ما تنفك قطعة أثاث عن الثانية، وتخل بالك وأنت تركبها وتنتبه لو فيها أي ضرر عشان تقدر تكلم الشركة.